<hesitation> <noise> Karazagna solonà ronono misy zao a: misy a ronono soja a de misy a ronon'osy, fa raha i- raha ohatra hoe ampitahaina aminà ronon'omby a, mbôla ronon'omby zany no hitako hoe matavy kokoa sady misy tsirony kokoa zany e sady sy misy fofona.